Ny fomba famoahan'ny trompetra feo anazy, tsôfina izy ary izy tsôfiny iny hidiran'ny rivotro; any anatiny any misy place-ny ary mamoaka feo izy, izy koa fa miboaka avy akao.